Ny kolera volomboasary, tsy midika ino izy io fa izy anisan'ny kolera mahafinaritry fogna sady mba anisan'ny kolera tsara tsisy fidikany hoe zao dikan'ny volomboasary mitovy kolera jiaby.